Sakal ni pe set retyit muw kwan ɗa tɨ a hayo! A pe mee? Pe wet ngurum ku mop ku sakal mop ɗi ter ɗigin retyit muw, ngu ku ni ku sakal ɗi ter ɓe di ter a shwan, ngu ku ni ku sakal ɗi ter ɓe ɗi ter shwan mu mbii ku ɗi pet mwase ko ɗar, ɗang ɓe ɗa tɨ sakal ɗi set muw pe retyit ɗi sa a ƙɨ pe jeso ɗii. Wet nguku ni ɗigin retyit ɓa ngu ku ni ƙɨshak ku jeso, pe kat ɗang nga ku jeso ɓe ƙɨ taba ƙɨ tong a ngu lap ciin muw, amma ɗang nga ɗeng jeso ɓe ƙɨ tong a ɗigin lap ciin. Sakal ku mun ƙɨ sat ni ndee ni kuret mee ar ɗi ɓe ni aku bis, pe kat ɗang nga ku sakal ni ɗang ƙɨ mun lo ni ɓe ɗi lo ka. Ɗang nga ku sakal ni ɗang ƙɨ lo ƙɨ ar ku ret ɓe sakal ni ɗi yet tɨ ƙɨ cin ɗak kuret ɗii. Pe mbii kume ku a tɨ ɗi le ƙɨ tong ko muw a pe ku pak ngurum mop seng sakal ni ƙɨ ar ku bis pak ngurum mop ɗi war a ngurum kaku ɗa tong se, ɓe mop ki ser ku ni dang be mop kat sakal mut, ɓe sakal ndee ɓa tet ku retyit ah? Hayo! Ɗi pɨ retyit muw, peɗi kat sakal ku ƙɨ wun a wun ƙɨ cin a vun ɗang mop kwat ka, ɓe ndee ni sakal ku ɗi pɨ retyit nga, kat ƙɨ cin vun ɗang mop pɨ sakal nga ɓe pe so ni ɗigin retyit, kat mu cin vun ɗang mop pɨ sakal mun ɓe mun pe so ni ɗigin retyit, wet ngu sat nga te sakal ɗi pɨ retyit ɓe ngu ni a ngu dong ɓe sat zen muw, pe kat ɗang sakal ɗi pɨ retyit ɓe yi ngurum ɗes mop ɗi set, kat yi sakal ɗi pɨ retyit ɓe yi pak ngurum ku nan nan nan nan nan mop ɗi serep njep yi shut, sakal ɗi mak pɨ retyit muw, pe kat yi sakal ɗi pɨ retyit, ɓe yi mop ku nan ɗi murap muw, pe kat yi sakal ɗi pɨ retyit ɓe yi ngurum ɗes mop ni set, pak ngurum mop pe mop laa mop ɗii, mop nji yakal mat mop wul mop so yil mut ni ki ɗel ƙiɓit ku naan ni tang pɨ ɗi mop. Ɓe mop murap a ɗidin lap ciin, ɓe katyi sakal ɗi set retyit ɓe yi ngurum ndee ni mop set sakal ni pe kyam set retyit muw. Retyit ɗi nji a ɗigin ngurum kat ɗang nga ɗigin kakam, ɓe nga pe tong ku retyit, kat ɗang nga ɗigin jeso ɓe nga pe tong ku retyit, pe jeso sat tɨ wet mop ku mop pɨ zen ka ni ɓe mop ɗi cin mbii ku ma ku kwa nji shi cin. ɓe wet kat ɗang ngu ku pɨ zen ƙɨ jeso ɓe ɗi tong ku retyit, wet nguku pɨ zen ƙɨ jeso. Ɓe retyit mini pe mwan ƙɨ yit ni, pe kat ɗang ngu ku ni ɗigin retyit ɓe ƙɨ nna ƙɨ yit ni, ngu ku ni ɗigin retyit muw ɓe ɗi kyam nin ƙɨ yit ni muw pe ngu sat po tɨ retyit mak ku ni yi mujul ka, ɓe ni pe put ni ƙɨ yit ka, ɗang nga ɗigin retyit muw ɓe ɗi cin arang nin ƙɨ yit ka eh? Ni pe kyam nin muw pe ɗi mu ɗuwar a ɗuwar kyek, ɗi mu duwar a ka kuk yokom ngu kuni ɗigin retyit muw ɓe ni a ka kuk sekep, ngu ku ni ɗigin retyit muw ni a ka ik, ngu ku ni ɗigin retyit muw ɓe ni a ka luwa shit, kuɗi mwan a pe yak ngurum piyan ka as lek, pe as tar ɗi mwan ɓe ɓut ni a ku wat wat, as tar ɗi mwan ɓe ɓut ni a ku wat wat ku ngurum. Pe sise, kat ɗang nga ɗigin retyit ɓe retyit mak ɗi nin yi ngurum. Kat nga ɗigin retyit ɓe ƙɨ tong ɗigin en kuret ku emnang mop, kat nga ɗigin retyit ɓe ƙɨ tong ɗigin e tong kuret ku njep ka mop, kat mun ɗigin retyit wet ɓe mu mwan ɗi mu tok pe ku shak, pak ngurum mop ɗigin cin tong kakam ku ciin retyit ku mop ɗigin muw ɓe mop mang emnigin tu mop ɗen mu njikir mut mop mang en jep tu mop ɗen a mu njikir mut pe mop ɗi nna yi mop cin sise ndee wet ti mop kat retyit ɗi ɗang ɓe retyit ni kyam nji ku ɗak cin ndee ni muw A yi ngurum ku mop ɗigin jeso, ɓe pe sise ka mu tong ɗigin jeso, jeso ɗi pɨ retyit mun kat mu mwan ƙɨshak ku jeso jeso ɗi pɨ retyit mun a ni sat tɨ wet yi ngurum ku mop pɨ zen ka ni ɓe ni shi pɨ ɓal mop tɨ mop ɗen ɗi a njep ni, laa mɨ naan ni pe tong ɗigin pe ku bis muw, la mɨ naan ɗi mwan a ɗigin retyit, a ni a sat tɨ sakal ni pe set retyit muw. Sakal ni pe set mee mbii kuret ƙɨkyen naan muw, sakal ni pe sirep a njep mbii mɨ yil ndee ku mbii mɨ yil ndee a ban, a ni poo naan tɨ kat mu tara ɗang ɓe mun ƙɨshak ku jeso mun ƙɨshak ku retyit muw ɓe ni a ban. Pe sise, ɓe retyi ɗi nji a ƙɨ pe jeso ɗii. Retyit ɗi nji a ƙɨ pe tong mun ku naan, retyit ɗi nji a pe ku mu mang naan mu ɗen a ngu ɓam mun, kat ɗang mu mang naan mu ɗen a ngu ɓam mun ɓe ni pe meng mun muw, kat mu mang naan ɗen a ngu kyer mun ɓe ɗi meng mum muw, kat mu mang naan ɗen a ngu tap mun ɓe ɗi pɨ retyit mun ngaa ngaa. Retyit ku ɗi nji pe jeso ɗii a retyit ku ni ku kyes muw, retyit ku ɗi nji pe jeso ɗii a retyit ku ngurum mop wet shi yakal ɓe mop ɗi mwan ɓe mop ɗi tɨ eh mu tongka wa ne oh! Eh ya tong ka wani oh! Toh kat dang nga ƙɨshak ku jeso ni ɓi ƙɨ kat retyit kuka ndeen ma? Ni pe shwal kaa ka pe retyit a ƙɨ pe jeso kyek